Záh muo chíh yiá, záh muoh cuaí, muh chii yia, záh muo cha aí gaí laig éh muo, éh muo laig lí fu gó báh muo cuaig gi oh maah záh müh, zá mü lai laig lau la noh záh shiu müh la noh báh muoh chi ji oh éh müh zá eh müh lóh tzá éh-éh mü záh aum jóho naum éh fu cha ba muo chí yiá, joh bá muoh cuaih gi, záh. záh taig cháh aig ba muo cuaih.